Okuraba mu bintu bigumire mumagara gangye, n'okugira obugumisiiriza, waagumisiriza, orahangura byona hakuba waaba otagumisiriize, kirakureetera mazima okuhurira <hesitation> oraremwa konka waagira obugumisiriza, okeesiga Mukama, okagira oti reka nkore, okashaba, embeera egyo oragirabamu.